Ya raha ohatra zaigny andeha <hesitation> hank- hanambady olona araiky efa tianao efa ela, mila fantarinao hoe manakôry ny toe-pahasalamagnanazy, ny toetrany, ny <hesitation> zavatra hivelomany zany hoe zegny manakôry izy ty ôlo ohatra hoe salama, fa tsy hoe ôlo mararirary andeha <laughs> hanambady anao tsy mety. De mila fantarina koa hoe manakôry ny fomba, <noise> fomban'ny ray amandreniny, fomba amampanao ny olo-maventin'azy zegny, manakôry ny tokony atao hoe ohatra hoe andeha angal- angala vady azy any amin'ny ray amandreniny fa tsy mety hoe ôlo tsy fantatrao Ray amandreniny, tsy fantatra ny mombamomba azy, tsy fantatra ny asany, tsy fantatra ny asa tegna tiany lasa <hesitation> hoe tsy mety. <noise>